ଆପକା ମତ୍ତେ, ଫ୍ରାଂସ ଔର ପାନୀପାଗୋ ଵିଶେରୀ କିଛୀ ବତ୍ତୀ ପରିଯେଂ କୀ। ଇଠୀ ଏରୋପିଯନ ମହା ଦ୍ଵିପରୋଡେ ଦେଶା, ଫ୍ରାଂସ ଔର ପାନୀପାଗୋ ଵିଶେରୀ ପଚ୍ଚରା ଜାଈଚୀ। ଫ୍ରାଂସ ଔର ପାନୀପାଗୋ କିପରୀ ହୋଈ ଥାଯେ। <hesitation> ତାହାର ପ୍ରସ୍ଣାରେ ପଚ୍ଚରା ଜାଈଚୀ ପହଲୋ ଆବେ। <hesitation> ପ୍ରଉସ୍ଣାରୀ ଅଖ୍ଟାଂଦ ସଵରାରା ହୋତେ। ଫ୍ରାଂସ ଗୋଟେ ଚୁଟ୍ର ଦେଶା ହୋତେ। ଏବଂଗ ଏରୋ ପାନୀପାଗୋ ଅଧିଯା ବହୁତ ରହିଯା ଉପୁଜୁଗୀ।